Karazagn'asa maro isan-karazany ndraika: akeo ny dokotera, ny mpampianatra, ny chauffer a, ny receveur a, pôlisy, gendarma, rasazy, infirmiera, mpivaotra, mpamboly.